Al e ëmpurtant stüdié la matematica përché al e ëmpurtant savei cunté për l'economia d'la famìa e për përché al ajüta a razuné e përché cunté a serv sampre sempre ën la vitta për tante coze diverse